Mam wum ti fu nyɛ la niŋa tɔlega fu tuuma zi'an la, oo, aayi, la fu zusuŋɔ. Fum daa iŋɛ la ŋwani nyaŋɛ nyɛ niŋa tɔlega wa? Fu niŋa tɔlega wa dee, mam mi ti la de la se'ere n de se'ere n tari pupeelum wa'am fum la fu yire duma vom puan na. Oo, aayi fu daa mɔ ya paa. Tu bo Yinɛ fara la fum daa nyaŋɛ <hesitation> nyɛ niŋa tɔlega wa, la fu yaabeduma fara n la ba daa nyaŋɛ ze'ele fu pooren, zusɛ bo Yinɛ ti fu me nyɛ zi'an me n tukɛ fu zom saazuo. Mam mi ti saazuo wa ti fu zom fii wa, fu yɔɔri me wan zom saazuo fii, ti la suŋɛ ti fu nyaŋɛ bisera fu pɔga la fu kɔma, gee la dagi naana, tu nyaa boi tinsɛka, sɛla woo kɔ'ɔm dɛna la lagefɔ, fu wan kɔ'ɔm ŋmɛregera ke ti lagefɔ, fu wan kɔ'ɔm ŋmɛregera ke ti lagefɔ. Aayi, la fu zusuŋɔ.